أول ذكرى ليا في مرحلة الطفولة هي لما كنت في حضانة. أفتكر إني كنت بلعب مع الأطفال في حديقة صغيرة مليانة بالألعاب. كان عندنا منطقة مخصصة للعب بالألوان والرسم، وكنت بحب أرسم الشمس والورود. تفاصيل الذكري دي ان انا كنت حاسه بالأمان كنت حاسه بسعادة كنت بتفاعل مع الأطفال التانيين، افتكر ان احنا كنا بنتشارك الألعاب وبنبتكر قصص مع بعض